سرجیکل ماسک دا مقصد ہے منہ اتے ناک نوں ڈھانپ کے بیکٹیریا، وائرس اتے پردوشن والی ہوا توں بچاؤ کرنا۔ سرجیکل ماسک اک سادھا ماسک ہے جو ڈاکٹر، نرس اتے عام لوک ورت دے نیں۔ اک خاص کرکے سنکرمن دا پھیلاؤ روکݨ لئی ورتیا جاندا ہے۔ ورتیندے اُدارن، ہسپتال سرجری وچ مریضاں اتے ڈاکٹراں دی سرکھیا لئی۔ روگاں توں بچاؤ، سانس لینے توں پھیلاؤ روکݨ، پردوشن والی ہوا توں بچاؤ۔ خاص گُن، سانس لینے والی ہوا نوں چھانݨ کرنا ہے۔ منہ اتے ناک نوں پوری طرح ڈھانپدا ہے۔ وکھری نال ورتیا جا سکدا ہے۔ اتے مُڑ وار وی نا جوگ ہوندا۔